أحتقد أن الأطفال <hesitation> في الماضي كانوا أكتر سعادة في بعض الأمور البسيطة متل اللعب في الخارج والتواصل مع اصدقائهم اليوم روهم تطور التكنولوجيا يمكن أطفال يشعرون باللعب أكبر بسبب وسائل التواصل الإجتماعي والدراسة.